Ì î à â è ȇ ὸ ô ù û rune si min si ꞌhiaj nej nga rune min, abbi nej rune nga hiaꞌaj bbí ta ꞌhiaj nej cha nej, ni aꞌngoj min si ꞌhiaj nej min tnachej nej rune nga natsin, kwej kin hiaꞌaj bbí, ni kwej lanchu, ni aꞌngo ta bin si ꞌhiaj cha nej nga rune ta aꞌngo taaj, si ꞌhiaj nej rune min uruj ni man riki torta ꞌhiaj nej cha nej kwenta, si ta ba maam ꞌngo nihia runꞌ ꞌngo hiaꞌaj bbí tnachej nej nga rune ni kwenta saꞌ cha nej ruꞌhuaj.